Zaho zane ty teako lafa mandeha lavitsy raho le aleoko raho miheno moziky io, toy izay miheno e boky amy tantaranay, mozike zane sady mba la, mba mahafake reraky aho, miheno aze raho tsy miadi-tsaine raho satria mba misy iny verivery lalany hoy mariny avao dra ty tane lavitse